Injé buparé baan irégmé nicaméné do buparé babu bo boomé buparé bara usabadoor. Ēni gasumay gubajo wala matéñiyé, usabadoor wawu nak ikanomé nijoow bubo imbi iju ilakohoor siin bugaan, yo écimé nicaméén buparé bara usabadoor. Néni ikanogo ipuur tiyééŋ, bugaan inja gubuña aam buña, yo écilmé nak ékano imbi bugaan gubuñahoom mara gasabadoor kankaan buparé bajajaak, hani kané Vendredi, nujuhé ukano go nujoow. Juma étiiŋ nujuhé ukano go nujoow, banusaan nujuhé ukano go gasabadoor gagu nujoow.